ببجولك يا خوي عشان تتعود تصحى بدري حاول تنام في وجت ثابت كل يوم وتبعد عن التليفون جبل النوم خليك حاطط المنبه بعيد عن السرير عشان تجوم تطفيه خلي عندك سبب يشجعك تصحى زي فطور تحبه أو حاجة مهمه لازم تنجزها شوي شوي جسمك بيتعود وان شا الله بيصير الموضوع أسهل عليك.